أشرب تقريباً اتنين لتر من المياه يومياً. وهذا يعني حوالي اربعتاشر لتر أسبوعياً. طبعاً الكميات تختلف حسب النشاط والجو. إذا كان الجو حار أو بارد. لكن هالمعدل هوالمعتاد بالنسبة لي.